بصراحة اذا تعلمتو الرسم يعني بشكل حلو كلش احب الرسم واحب اكون مشهور بينو طابع بعيد عن العالم وبعيد عن الوسط اطيق ويحد يرسم رسمات الي تخطر بلالو بخيالو ويرسمة على اشكال معينة وعلى الشي الي يتوقعو هو فيعني الريم احلى من انو اكون الويحد موسيقي.